زرت تركيا آخر شي واستمتعت فيها بشكل كبير <hesitation> توقعاتي كانت مرتفعة بسبب التاريخ والثقافة لكن لمن شفت المعالم مثل آيه صوفيا ،وكابدوكيا انبهرت ،الأكل هناك بعد لذيذ ،وكل زاوية فيها تفاصيل جميلة.